أنا بدّي أحكي عن الانتخابات. الانتخابات مِشان الواحد يكون في انتخابات لازم ينتخب الإنسان. وينتخب الإنسان يقدّم بي صوته لإنّو صوته هوّ الشّخص الّي مُنتخب وهوّ بيشمِل رأيه وبيشمِل لهاذا الشّخص إنّو هوّ من هيدا البلد. وبالأخص نحن عنّا بي بلدنا لب- لبنان عنا يا برلماني انتخاباته تشريعيّة لأنّا التشريعيّة هيّ ال <hesitation> من خِلال النوّاب بيئدرُ يجيبوا رئيس جمهوريّة بالتوافق بعدين- بعدين <hesitation> بالأصوات. ال- بالإضافة للأصوات لبعض الاستشارات يلّي هيّ ابتمنح الشّخص يلّي انتخب <noise> شو يصير عِنده بالانتخابات، وبالإضافة لا بعد الاستشارات الّتي هيّ بيتمنّ- بيتمنّاها <noise> الرّئيس الجمهوريّة لازم <hesitation> البلد يكون مبني على التّوافُق. مبني على ما بيكون البلد مبني على التوافق بالأخص رئيس جمهوريّة بصير في استشارات للاستشارات الّي هيّ بدّا تعيّن رئيس حكومة للبلد وبنفس الوقت هون <noise> بصيره بيعطو الثقة للحكومة ومن بعدا بي كون في رئيس حكومة للبلد. وهون من بعدا بي صير استشارات مع تشكيل الوزاريّة. يلّي هيّ تشكيلة وزاريّة بتكون نحن عنّا يّاها مألفه من كزا واحد وكل واحد بيحمل حم- خمس حقائب. هول الخمس حقائب هوّ المفروض منّو ينفّذا لعامّة الشّعب. وبعدين بيعطو الثقة يلّي هوّ من مجلس النوّاب بياخُد الثقة من مجلس النوّاب للحكومة. لأنوا الشّخص مُهم كتير إنّو هوّ يصوّت بالانتخابات، وفي حال ما صوّت بالانتخابات هون بصير موضوع- موضوع إنّو هوّ اختياري للشّخص الواحد. بس الأفضل نحن لازم نعطي رأينا ونصوّت حتّى يكون الإنسان كفوء بي كل شي وبي قراراته ولازم من خِلال هال تصويته هون بي كون هوّ <noise> بنى حياة حلوة للوطن. وبي هذه الانتخابات لازم الإنسان ينتخب ما يقول أنا ما بدّي انتخب لأنوا صوته مُهم إذا انتخب، بي هالحالة ها بكون هوّ انتخب وغيروا انتخب وغيروا وغيروا وغيروا ساعتا نحن منختار الإنسان الجيّد لبلدنا ومنئدر نعرِف كيف نحن اخترنا ومع شو بدنا نتعامل بي هالبلد.